كتعجبني العطلة ديال الصيف حيت كتكون طويلة بزاف والوليدات مكيقراوش كنقدرو نسافرو لبلدان بعيدة و كنقدرو نمارسو بزاف تالحوايج بحال السباحة بحال نطلعو لجبل كيكون الجو زوين وخفيف متيكونش البرد يعني كنلقاو نديرو بزاف ديال النشاطات